Ka shumë marka makinash të njohura, si Ford, Chevrolet, Toyota, Honda, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Nissan, Subaru, dhe Hyundai. Çdo njëra nga këto marka është e njohur për modelet e saj unike dhe karakteristikat dalluese.